أيوا صار لي هالمواقف من قبل، أحياناً أكون في مكان مزدحم وأشوف شخص مو مرتاحة إني أتحدث معه فأتظاهر إني مش شايفاه وأحس أحياناً إنو الحديث مع بعض الأشخاص يكون متعب أو ما عندي رغبة فيه فأسهل طريقة أحياناً هي تجاهلهم فالشي يساعدني أرتاح وأتجنب المواقف المحرجة.